די וועג וויאזוי א מויקאש לייגט אוועק זיין עסן פאר די ווינטער איז קודם נעמט ער צאם אסאך אסאך און ער באגראבט עס אין א לאך און ער דעקט עס צו, אדער דורכן באגראבן די גאנצע זאך אין איין לאך אדער קענען זיי לייגן אין אפאר לאקאציעס אסאך אנדערע לעכער.